ଆପନୋ ଅତେ ରୋସିଯା ଦେଶାରୋ ପାନୀ ପାଗ ଵିସେରୋ କହୋଈ ପାରିଯେ କୀ। ଇଠୀ ରୋସିଯାଲୋ ପାଣୀ ପାଗ ଵିସେରୋ ପଚଲା ଜାଯିଚୀ। <hesitation> ରୋସିଯା ଏକ ଉପମାହ ଦୂପ ମଂଧେ ହୋତେ। ଯହା <hesitation> ଇଯୂରୋପ ମାହ ଦୂପ ପକ୍ଖରେ ହୋତେ। ଔର ଅବଶିତ। <hesitation> ଏଠୀ ବର୍ସା ଜାକୋ ସିତ୍ତା ଅନୂତ ହୋତା ହୈ, ମହୁଦ ବରବ୍ପାତ ଵନ୍ତେ ହୁଏ।